ia, misy tsara bekin̈y ai! Ary anisan'n̈y raha mampa tsara fizahavan̈a edy mampatsara maso, karà ataon̈y ery mapaza e, ery karôty e, raha koa fa orarangy zen̈y koleran̈any aminakà fa hitako fa ilain̈y. Avô irô maro vitamine A àby io zen̈y mahatônga mampatsara maso.